Nyamugo nyamdu be defi be kosam do valla ngaandi goddo ngam kosam do mari kujeji duddum ha nder mai je mari nafu ha bandu goddo. kosam do valla iye goddo saata masin, do valla nyi'e fu saata do beddina bandu goddo njamu, terde, be numo boddum ha ngaandi mako. kosam do nafa ha wadugo lekkiji fu bedo dolla dum ha dow hite be wata lekki ha nder mai be yara.